abba allia an bor won tok radhi sikadedaa, won an radhi sikaded borii anin gar workiyaa <hesitation> holiday ijemaa dub achisunnen waan ijem pengine hiijema <hesitation> muda dertu achisun taa mpka shule banen dub rale fudedi boma kinki sun kas orru tii tokut jira, orru ta mboga tinti dub ralle fudedi wokti tente dakabtet safoaf diram wakat tok ilali orru sun bisan ittana guriii ralle fudedi